Binatang na mangolu i borngin ni ari kan bahat dei molo-lo i saba ia songon aha ma dokonan na hampir sudema mangolu borngin ni ari ulok pe borngin ni ari kaluar, baru i mocci mocci molo i saba kan mocci kaluar borngin ni ari dei kan ima so adong baen manuk isi so manakkup mocci mocci i kan biasanakan mocci mocci i kan i rattos kon ia ma sude, na-na dong di sabai kan sude ma sanga pari sanga aha ima sude ma i rattos kon ia i kan, ima mambaen gagal panen i kan kadang i ma kadang kan kadang i racun kadang ima baen ma manuk begu i si so manakkup nakkup monci i kan so ulang parattas ia sude na dong na di saba i kan hama do dokonan na mocci i tai songon dia dope songoni ma memang adong na i sabai kan ita do akkon mardongan ma hita dot alai boto niba ma songon dia alai mangolu so bisa iba mangusirna songon dia pade mangusirna soni do.